Unwe obbazi oro va onoo ara hiso asu o, nta hiso asu asa hizeb onoo hogbo ozeb ani unwe obhazi oro do hememe ekpo bheven aibe here enyenyia hevai usa gwe ora hefa oahere asagwe ehumo enu ethoma. Agwo aru mma ayeng hibo ithom se akua anang ara ame othaa mma agwo ameme o agbara akpene anyi onoduu. Aro jiang eto jem edamadam ora eto ahibharere ose ito nva ja rokpa ekubho ja hibharere ekubho ja rokpa ora ono a roko gwe obhazi oku bha bha heyong onyi bhaa hizoi sem gwe oku ohura othaam ohura othaam ohura othaam mma okubho oyua rehon afon obhazi but obhazi oro onoo gwen gwe odaa bhamme osa othaa inome aajen ja sayan ere egono. Onang odaam nta unwe obhazi oku okpene do eto etoto je ere enh onoo bharoko hava vaa onoo ara hiso asu o nta onoo ora onang bhoven ahumo akubho avovua kpaizuma bhe bhoa baaroso bhoven fa akubha ana fem ahabho damo sa athaa ani abhoro kpor anyi obhazi Agwo amar rofem a hime me anyi ozama ame so oyeng hibhini mmo ozeng bha rato aro do aru nta osebho ete agwe sa eze eka kubho eero meme re anyi be fa bhanang habiazeng onang ado egbe ememe enyi bhano aroko aado ado be hezeng obhazi ma ozeng be asi bharofem a ruhan sara ayina athaar obhazi aro onoo agwen gwa nan bhoven aobe homeme unyi agwo a meme anyi ozama onoo gwen gwen re hevoi othaar bharo so, so okubho ovuvhn kpaizhma ora eto eto ja obhazi oro do hethaa hetu aase nzia ado eyina hibharere bhe ethoma jem o.